पहाड भुणुन्ज्या मुइलाई शान्त खालको वातारवण, निको हावापानी, हरियालिकि याद खौन्छी, पहाडका ओकाला ओराला हिट्टाकी केइ गाह्रो भ्यालै बस्साको छुट्टोइ रमाइलो हुन्छ । मन पड्या कुरा खान पाइन्छ, खानाको मीठो छुट्टोइ खालको हुन्छ बजाराहैलै, ओल्ला गौँ पल्ला गौँ घुमिन्छ, नजिकका मान्सु भेटिनान्, आदालीकुसली हुन्छी, लै पहाडका गौघरुन्को खानाको छुट्टोइ परिकार हुन्छ, छुट्टाइ खालको भाषा हुन्छ, छुट्टि खालले मान्सु बच्या हुनान्, तिनरा परम्परा छुट्टाइ छन्, तै पाछा पहाड त आफु जन्म्या ठौर भ्यो, हुर्क्या ठौर भ्यो, खेल्या ठौर भ्यो, अनि पहाड आफुइ निको लाग्यो ।